मैं लोक परिवहन का उपयोग करना ज्यादा पसंद करूंगा। ई न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यो सफर नू आरामदायक अर किफायती बनावत है। लोक परिवहन मं सफर करते वक्त मुझे पार्किंग की चिंता नहीं करनी पड़ती अर मैं यात्रा के दौरान आराम से कुछ पढ़ या सुन सकत हूं। इसके अलावा, ई शहर मं यातायात की समस्या भी कम कर देत है। अपनी कार चलाने का भी मजा है, पर लोक परिवहन ज्यादा सुविधाजनक अर प्रभावी लागे है।